Nana mɨra, wana bɨma wutau na yima wini lahimeu ɗɨm mɨra, mɨra na yimai ɗim, na kang nen ni, lallai makong ner ma mɨra, kuma la deren mono kɨn mɨra, makɨn abo kɨn tauno kɗn abe ma mɨn wutau lator, mɨn ner ma- shimi won luna la lahi shani, nan na kang ner ma mɨra kuma la deren monu kɨn puroguru na dai na mɨran mono na kwo na kwa gor wutau, shi mitrai na wai taki, na ɗiu rɨ maika kashɨku por modɨm wun do manu gɨn takim gomnati mɨn ɗiurɨ mai la kashiku na mɨn wainai kɨn sauki, por mo dɨn ama ɓomu taki ma mɨra bɨla mɨnye laku kuma mɨn mɨrai me, mɨn yimai ko shenmu kɨn abonmono kɨn mɗdano kap, mɨn ta toro, na kang nan mani kɨda, shimi wom na jindai bakɨ ɗɨm mamu ɗɨm kɨ aye mini ko goko ma wutau ma pubauwu bɨla mɨn kang ner mamɨ rai shimi wom na bɨna na la dukoma, na shani nene mɨna amma na deremɨna ka woi. Na bɨni na deremina, ama wom na kwa na ko mɨrai, shimi yana dadai yin shim wom na jarindai, saboda haka ba puroguru ba yedde, ki yadda mɨka bida na, na dei mɨrom na yimai, wana kash ku, wana ta ko inau, na do bo deren mɨta na, oma mɨrai shimi na kwa gɨm dɗmbɗr shimi wom na kwa, kɗda shimi woi woduwoi nin ɗang ana ɓalwo koyin, dɗm won puroguru ya, shi room puroguru ya ɗɨna ko yaddam mɨma jindai ka biɗana mɗna ki shimi, ka jinda wom mɨn yimai bɗla mɨni loi takɨni gan yiki, to mɨra shimi goroi na ɓala, na wutau mono mɨra mo bo woduwoi hin ɗang ɗɨm an ɗɨm yinwa ko <hesitation> bɨlana yil yilano kenan bai ɓala, wop yɨlano kiɗe kiɗe so ko mɨra mɨnayi mayi, na kɨn abo gum, abo momo gum na mɨra, bi mɨrai nɨnka kashɨku, lomono shɨka, shi wupe woduwoi la kashɨku, shi wupe kure, shi wupe aporo, shi wupe ɗeno Shi wupe nyaun, shi wupe ɗemo kwam, dai shɨ mi shi wu pumai, to, mɨrai donana kɨn yadda mɨna ɓalwoi, mɨrai don ona kɨn kamo woyi shimi, kɨn kashɨ ku, kɨn mɨra lɨn kɨran gorei bakɨ ɗɨm ai mama lau aye mɨni ko shɨmi, mɨra kɨn kɨran, shɨmi wom mɨn kwa, bishimi woi woduwoi nin ɗang ana ɓalwo koyiu shimi ko mɗtram mɨn yimai kai ɓala maye ko mɨra, ko wom mɨn yimai, shim mɨn kumai mɨn namai laki, woi woduwoi nin ɗanghau to, bishimi bakɨɗɨm ai mamu ɗɨm, mamu mɨn lap taimako, kɨ gye mɨni kɨn wom an ye mɨrai yiki, kɨm won an kashikui yiki, ka kashuku ɗɨm shi kap wom an ta gan mu, mɨra ɗɨm shɨ lap kandoma kwara, kondoma kwarai shimi woma zamoni mɓanje ka ɓaloi mɨn do kɨn taki gin kɨn woi gin, shin, mɨn lammai kɨ aye mɨn, ba woduwoi yiki ɗang ɗɨm akɨ ai mamu koi wita woma kashuku, shimi gorai na jundai, na ɓalwo kamo boyi shimi, shimi wonu dama mɨna nana shomi Shimi wom na koi, bishimi, nani woi wodu woi nen ɗang ana ɗɨm ɓalmo koyio, nene lali meu bɨla tai mɨrai kɨn kashuku kɨn wom mɨn lakiu saboda haka, ba puroguru be yadde nang shim wom ana ɗɨm ɓalwo koi wom na laki kenan wom na yimai nani na mohammadu miyim, shimi goroi an tɨmma ko shimi, ko an ya gan, woi bala lakiu, amma bishimi ɗɨm ana kuba mamai, bɨla ka aye mɨni kɨn wom an aye konu lahi shani, kɨn kasa manu gab a ɗaya, bɨla ka aye mɨni gɨn womo mɨrai kɨn womo kɨran bɨla ka aye mɨni, shim wom na kubumai, na kubu manai, na kubo purogu ru bɨla aye mini, bɨla aye mai, wom na lindai, boyi shinai ana tɨmma woi ɓala mini ana ɓalmai, danghu bɨla tai shimiu, wom na aha, na kangha kenan, saboda haka puroguru ba yadda har aku man ɗin, bɨla ku yaku lapiya, bɨla ka aye mɨni dɨm woi ginim na ɓalwa. <hesitation> a ka ɗɨm karɨ mai gam ma woduwoi nin ɗang ana ɗɨm ɓalwoi koi ko mɨra kam mira kam mɨn mɨra. To shimi porai na lap ɓalwo bɓla kai- ka ape, duniya anya kɨn ɗinga, bɓla mɨn woi woma mɨrai, bɨla mɨn woma kashiku nana jarindai kishimi, puroguru ba aye mɨni bɨla aye mai, kɨ aye mini, bɨla mɨn wai la ourɨma. To bishimi ana ɗɨm ɓalwo ɗim, mɨraime mɨn yimai me mɨnyimai woi ma dɨmbɨrɨmamu, banje mu woi mɨn ko mɨ ɓuwa ɗɨmu wo mɨn ye dilɨu, woma mɨrai yiki <hesitation> zam ani mamai kadokana, ka kɨn wona pyɨmai bijahi, lushau dunghari, ka kɨn wodumai aku loonghai bimai, bɨla kai taka lo toro mongo yiki, kai kɨn ko kobo mongo kalla, aka ɗɨm ta toro, kai ɓomai ko lapi ko bɨla wun teile le boyi l tong. To, saboda haka bo lakoshi aye ni, ba kɨ dina hen mamu ki yaddam ka doka, ɗɨm ka biɗɨ mamu koi kɨshɨmi, ku aye mini ki shimi. To goroi shimi ana ɗɨm tɨmma nene ama ɗɨm ɓalwo ɗɨm boyi shɨmi, na rap ni. Ki yadda mɨ ka doka, lallei mɨn kashiku, kashuku mamu, nene shani, wai tawupe kure, ta kashuku ɗiure yaɓ katako dure kwara, ka taka diure woduwoi ni ɗang, kɨ da banje wai zam ani ma ɗuko kishimiu, zaman ma lap woduwoi, ka ka labi, kai ka labi loapmengo, labi abo mongo wu labi, gorei shimi kenan na ɓalwa cewa, lalei lallei ba puroguru ba yadda ba aye mini, bɨla ka aye mini kashi mi, goroi shɨmi na lau tɨmma nene, bo wo duwoi nin ɗang ɗɨm, ana ɗim ɓalwo gan to shimi an yimai, to bishɨmi, nani wana ɗɨm <noise> teeri wo woduwoi ɗɨgɨmu, kɨda shi woduwoi ɗɨm dai boka bako yimai kaye ko- kladerenuto kɨn purogeru. Na ni wai mɨra mini ana balwo cewa na mɨrako wana, bauje dɨm abo ai ana mɨra abo, bouye ana wamai, bo wowun yau wana wanayu to ana baka ai mamɨ ai nani ma ana mɨrai ai, nani na jaridai kɨshini to, nan dei bo puroguru ba yadde ki yadda mɨ kaya ka doka, ka ya balai shimi, kaya bɨla ye me, bɨla mɨn ye ɓala kɨn bo dera woyi, to ka aye mini kɨn boyi shimi ma woma mɨrai ka aye mini, ando kanghai lahari mamai ko boyi shimi, man dei na gode puroguru, ki yaddan ka doka, kɨ maku lapiya kɨ matɨkɨ ɗɨm lafiya ki yadda mɨn bɨma, to ma bishimi ɗɨm ba har woduwoi nene, ana ɗɨm ɓal mai gan, ɗumoi, rap, wantai kashuku mɨna ɓalwa, daman mɨra kam, ki yaddamɨna twerwa me na te eru wo goroi ai ra te erɨ wo wom nin laki, to kashiku ɗɨm shi lau ayim